non bo‘laklarini tezda qovurish uchun mo‘ljallangan kichik qurilma. Non bo'laklarini tosterning uyalariga joylashtirasiz va tugmachani bosasiz. Bu vaqtda elektr tok non bo'laklari atrofidagi spirallar orqali o'tadi va ularni qizdiradi.